<noise> To mi ɗo hira be himɓe mi ɗon yiɗi vo-vola haala kasuwanci, mi yiɗi volugo haala njanngirde, mi yiɗi haala kasuwanci kam mi yiɗi, njanngirde. Mi yiɗi volugo haala gomnati, ko fewa-ko fe'ata haa gomnati ko gomnati waadata ko be waaɗi,